Unge konigurago ama kirogonno, ruka nkogo lopa ouougana kaikaigongui, kaikaigommo tono koogasigai ogo lopa ronrogangui, nomu nkeu muu nagai to lopa ouougana maumorilo kaikaigoin oo, tee roikene noke tono mani riai pumo nagai egu pururugommo pipigurugui oiko paigu ougana apaigakoro egu tata an apagomo tata maumorilo pipigurugui, nagai egu ninu tagu punpugugui, iko roikene intoko an apagommoi nte nomu ogo nta nin para ton kogogasiku kaikaigotougu maumorilo taaro puagotoparo, puagotopaigu numatupuro meraguaro, meraguaro piro town gee runrugoruro muruaroi egu ropa into apagaro. Intoko apagaroi nta ton roie on onogoipuine, iroi wari erulo intoko apagaro, nneego ton on-on ogosi, noge margim tono ama mani aposi sinto, iko aike into ama kiropa roi irouguine into apakein.